कंगारू एक अनोखा और दिलचस्प जनावर हछ। उनकू कुछ खास विशेषताएँ यू छ: पैरों की ताकत: कंगारू के पिछले पैर बहुत ताकतवर ह्वे। इन पैरां से वो लंबी कूद मार सकदां और बहुत दूर तक उछल सकदां। ये पैर उनकी गति और सुरक्षा के लिए काम आवदां। पूंछ का उपयोग: कंगारू की पूंछ बहुत मजबूत और संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोगी हों दी। जब वो कूदते ह्वे, तब पूंछ उनका संतुलन बनाए रखदी।